Raha araiky azoko honon̈o tamin'ny tantaran-drô Holandy ndraiky irô talôha zen̈y irô repôblikan-drô ta-prôvensy zen̈y zen̈y an̈aran-drô taloha. Tafara aminjay, nalaza aminjay irô tamin'ny resaka mahery zen̈y irô resaka maritiora. Baka iô resaka varotra zen̈y nalaza zen̈y rô ny siekla fa elaela tafara.